Misy folera zao misy loko mitovy amin'ny arc-en-ciel maromaro: ohatsy am'izay zao hoe gny belle de jour misy mavo, gny raozy misy ma- misy rose rose regny, regny orchidées regny, regny zao misy ko- misy loko maromaro.